العاطفة شي رب العالمين خالقه فينا <hesitation> من -مك- مكونات الجنس البشري، <hesitation> فما أتوقع أبد شخص <hesitation> من الجنس البشري يقدر إنه يبرمج <hesitation> أي شيء إلكتروني على العواطف، أو على المشاعر، والأحاسيس -اللي- اللي برمجنا عليها <hesitation> الله تعالي، وهذا شي جد صعب جد.